Pues xic tajiürax aneuench teoqui para mongwüch xiwix maquiej tamong anocneat among alnocneat pues xic sayajc ombas niw nguiney mimood i ngo menapat tiül ngome malic xic tiül ngomicuej nde ataixejir tiül cuej niw inemod sajaw atan xic atüniw ayajc ximbas atan xic ayaj ximbas niw pores tiqui tamong siet a neat pue xowayey neat among quiej saquiejpayon pues is taquiej tanduiümaj mongwüch xiwix pues teuqui atüniw atan xic sayajcayon ximbasan najnejey ndoj quiej saquiejpayon pues tuqui antequiy xowayey nüt among anocneat equiej neat arijneat xowayey neat among para quiej tengwüch xiwixiün quiej tandiümaj mongwüch xiwix maquiej niw pues pores nganüy atüquiy mod per nganüy tiüm cam monüx monewench laago moquiy chimongwüch owixiw pores ndoj acüetaíüj. Anoc laadanop onoc laado lonop owexchie majiürüw micualüw chejcüyiw laago majlüiqiw najnej ambiyaíj acueateaij avesen najtaj omajnej mimood avésen naxey omajnej mimood aleaam najtaj alic najtaj átan najtaj avesitowan alic naxey ajcüyiw ajiürüw cuejgominajnej pos arangüw pores ndoj acueatayíij peres ndoj laago majlüquiw najnej por amonguich ajcüliw sing mitet newew jang pajaw newew jang müjniwew carino ning jang pues sóeles tenamb amaran ndojüm wüxomal meáwan gast meáwan cuej nimow pmatangüch micual amongoch nawel para matangüch micual pero toquiey mood atapasar meáwan montaj jang acuet minop pues ndoj niw pajawpmamongoch nawel para mtangüjch anop patangüjch üw lonop meáwan niw apataag niümüm wüxomal meáwan cuej nipar cuaja mangal wüx ombas micual meáwan toquiey mood ajlüc ndoc ajguiey meáwan.